Ja ni kú kú vili, yundó <hesitation> kú dandó ndandó, ndé kú vili de kú, kon ati'ó <hesitation> janayó ján dekuxité, <hesitation> ilé xhichí ni dekú, dekú da'a se cepillar nró chí nrí jakú pasta yukan nani, té cepillar nró ti ati'ó ati'ó akú nrekú va'a ján, se utilizar nró chí nayó jan ni nikenró dendenró ihá ni ki nró ngakú nrutia ni kinró nruxhi ni kinró, nayó jan ni xhede ní chendoté nikinró cheté ján va'a ján, cepillo nró chí jan nga ni kú limpio dandó, ndando njestra dentadura da'á.